Reo fitaovana fi- fototra hita am'bisikleta dia kodiarana anankiroa, de pignon anankiroa miaraka amy chaîne a de miaraka am'pédale a; de ny- rehefa ahodina ny pédale dia <hesitation> ahodin'le chaîne a de mihetsika ny bisikleta mandeha mandroso.